Hakkunde yimɓe koo moye to waɗi kuugal mum, to kañum woɗinta yimɓe, to koo moye waɗi ko haandi waɗa, to society wooɗay, leñol mbooɗay, walaa torrotooɗo.